Kwa mila chaochavu kamenu ndoundungshale na kinywaji kwakela kwa umbali shiki kinywaji che nangua vo basi nau kumkusambia safi unaingia wori kuinjo kutale nkwafo kwa kshio ndungusha kwalala machunisho ndungusha waira machunu kama kawaida